اول شي غاح اتأكد من الحواس نظيفي مليح، وبعدين غاح اكويها بالأوتي, احط الحواس يمي ، واقوم اطوي الحواس حسب حجم القطعه ، وغاح اطويها بشكل متساويي ومرتبي ، وبعدين احط كل قطعة بمكانه.